لو كان نشهد حدس تاريخي لحزة الاعلان على وقت الحرب العالمية والا في عصرنا الحالي لحظة الاعلان على وقف الحروب كلها موجودة في الارض منها حرب غزة متصورة ليه كده تكون اهم لحزة فالدنيا كلها لي الحروب راهي مع بعضنا ومعادش.